ଜୀରାଫ ରୋ ଲଂବା ବେକୋ ଜୀରାଫ କୂ ବହୁତ କେଛୀ ଲାବା ପ୍ରଦାନ କରତେ ହୈଂ ଜିଯାଁ। ତୁରୁ ପ୍ରତ୍ତମହଲା ଜୀରାଫ ତା ଲଂବା ବେକୋ ସହାଜରେ ଉଚ୍ଛା ଲଂବା ଗଚ୍ଛୋ ସେତରୁ। ପତ୍ରା ଫୁଲା ଫଲା କୂ ଆହର କରୀବାରେ ତା କୂ ସହାଜରେ ଦୁର୍ତ୍ଯୋରେ ଲଂବା ବେକୋ। ହୋଈତେ ଵା କାରଣୋର ଜୀରାଫ ଅନ୍ଯୋ ଜୀଵୋ ଜଂତୋଂ କୋ ଉପରେ ତୁରୁରୁ ନଜର। ରୋଖୀ ଥାଈ ଜିଯାଁ ଫଲେରିଗୀ ଜୀରାଫ ନିଜୋ କୂ ସିକାରୀ ମାନଵଥାରୂ। ସୁରୋଖୀ ତରୋଖୀ ପାରୀ ଥାଈ ଦୁର୍ତ୍ଯୋରେ ଜୀରାଫ ମାନେ ଅନ୍ଯୋ ଜୀରାଫ କୋ। ସହୀତୋ ଲଡେ କରୀବାରେ ମଦ୍ଯୋଂ ଯହୀ ଲଂବା ବେକୋ କୂ ପ୍ରଯୋଗୋ କରୀ ଥାନତୀ।